द्जेप्लन्ग् गरि निकित सने हम्बन। द्जेले जेन्ग् मिनु ओगो गरि रुन्गु जेन्ग् हनिक् सोने नै गदन्। ओम् त्रए वे गरि अहै बोहुत् मोदो थोबै जेन्ग् कोहै। कति खलव् थन्ग्न हो, पे मेदे लन्ग्न, अय पपुर् कोहै, अय पमन् कोहु। ओम् त्रए है कओ द्जेले ओकि मन्ने कति खलव् हो, कमिपरव् है थन्ग्न। सबत् मोदो थोबै अर। जेन्ग् हा सिगन्ग्बेलेक् गरि मन्, धैअ बिको है। शलै नैद बै। गरि अ जेन्ग् न गुफु रुन्ग् नि। ओम् त्रए सब सोजोन् त्सेजि रैन है अर। गरि हनन सने ब। द्जेले ओगो बेरेन् थन्ग्न, एजि जये। ओम् त्रए असुल् खतिअ जये बै जेरे अन्ग्बो गरि शलै न रुन्ग। धैअ मुजन्ग् जये अन्ग् हा सिग्न कै लन्ग्न थन्ग्न। कति खल ज ग्यव् है। भ नुनि खमनि पुर्को मौन, लन्ग्न अर। पुस्तु पुर्को है मेगुन्, न्गेल, लन्ग्पन्न, बितिन्ग् थन्ग्न मन्न। हा सिग्न करि शलै लन्ग्न हा इए दन।